<hesitation> Zalahy migaka kafe miaro ronono e, ten̈a tiako e! Ary izen̈y edy ten̈a figako fôtony tsy mafeky baka izy miaro ronono in̈y avy eo amy izey tsara tsironany matsiro.